Ljoꞌ na waa na machꞌeenaꞌ naquiiꞌntaaⁿ jaa nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿya nnom tsjoomnancuewaañe joꞌ na jndye ljoꞌ na cwiluii ljoꞌ na cwilꞌana joonaꞌ joꞌ na cwilꞌanaꞌ na ñequio joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nnom tsjoomnancuewaañe ticaꞌndyena na ticalꞌana ljoꞌ na nndyowa na cwiluii naquiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ndye jnda̱ tquiendyeti ndoꞌ mati jeꞌ machꞌeenaꞌ chiuuwaa na joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nnom tyuaawaañe nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na ljoꞌ na jnaⁿnaꞌ na cwiluii naquiiꞌ ntaaⁿna nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na joona nncꞌoolayo̱o̱ꞌndyetina hasta na nntsꞌaanaꞌ na nncꞌoolachuiiꞌtina ljoꞌ na ndyowa na cwiluii naquiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ mꞌaⁿ nnom tsjoomnancuewaañe.